Wor united states kunnen wor dib ede dulmalesati. Wor kun won gudda Africa rra gurte ishin. Dub wor kun amminen wor ishin <hesitation> yaani won ishin endelezit feti lakisi wor inama endelet hinfetuu. Ishinen amminen naden ishia huji himmidasitu maana wor kun yaani dib ede inini slavery akan tumieta. dub amminen wor kunen naden ishian lilla hindaltu maeden naden ishian hindaltu ilman lamatu russeni, dan dalt ishianen amminen wor kun dib ede yaani orrunen hioretti, inama dibi horrinen hioreta. wor kunnen dini ishian lilla kristoa guddete. amminen bollinen hindaati tabn ishian.